bani coza hobe dimiyanɛ zan'oro sɛrobia jara ma samana ma muɛ bia ho muɛ zɛrɛ nicozo'i wa luini wari danui wa luini wari danui bewobenɛ'a bɛ awa fiwɛna mu ha'irina so mana bani coza lo'i jumi interet yoronɛ hɛ tian loma bwe nu hɛ tian loma a oni coza wɛna yirawɛ a lobe jimi ta a jimi wari jimi cɛrosunu nucozo mawemu to bɛ abenɛ muwe woro ma ɲubo ho dimiyan mubɛ'a benɛ abo